Kandero chatuu tunana kuejan najero kikuero tunadata, ndavru uxia ján ya soltero o ya nuu carro yavanro yavanro kenró ndakero uun no'a ajo nuu koncha'a, nuko kontaxhi ndukurun nduu n <hesitation> dixhia lavaru yanduu tu nana kué keteninro undende ketenero kenró manjuina chindo kokenró, yajan yatuu arbolito jan ndakeru uu no ajo untudana untu ndana ndoko, ndakero ndavaru kenró nikuu kunundero uun nden ende kenro ndajuena xhe uu konoro no'o nox nonduxhi, hi no no nunoni ndoyo'o jonoron cha'a jan kadinro mene airocha ya'á arbol ya'á arbolito ya'á huajillo kandiyo yan kenruu nu nuni noyo njero konoro nuu sopa nuu ndunde nuu comida kaxhi kui ndoka juntaka cha'a chatu xhokojan nava kunexhi cha'a yoko kendo nguero ndukuru yo'o yuku ndavaru ndachooru tuu no iho kuu ndana ñuu ndachoro tanuu iho yajan niku ndakero tundaviru tuu kuu takadiró ndajani ndo takandiro tonchatu kutero ndikenero ndente knero ndakeo la ñun lakero la key keva'a ya'a ya'á chikatana tuu nanjuna kuyan cheka ndna kenro ndojoni tekenro ndukutu tuu ndanejan nachioro tunuu iho yakandero yankero, tukuro tukuro jonro lia nii jonrolo kutu oni kutu ñenro no ndente kenro okuu tuu kandero chindava'a nró nikotu lakero tuvendo ndakero este taka yukuu ñen nui noncha'a, achikana jan chinda'a nduu.